Kutondo amala nkuzyuka saa kumi na moja ngi ichipindi chakulima ifulale pamanso ngi nafulala pamanso inaya ukuvyalo chikufika saa sita inawela inchize indye insuma nkuiza nkula insima chiku fika saa kumi na moja inay akuchikao nkwama isute saa moja inawela kung'anda kuyalala.